Ny hevitsy atao zany mba hampirisiha ny zaza madiniky hihina voankazo be be <noise> kokoa da ny famadiha an'ny voankazo igny amin'ny endriky maninto. Ohatsy izao hoe i voankazo, alay zany voankazo igny da amboarimboary da ohatsy atao sary biby na atao sary voninkazo, da igny mandrisiky andreo hihinana azy.